Go'shtni uzoq vaqt saqlash uchun muzlatgichda saqlash zarur. Bu bakteriyalar ko'payishining oldini oladi. Go'shtni havo o'tkazmaydigan qopqoq yoki plastik idishda saqlash kerak, shunda u quruqlashmaydi.